عندي سبع أحذية حاليا، <hesitation> رياضية ورسمية وللمناسبات، وعندي ثلاث قبعات، علشان الشمس وعشان الرحلات، وعندي ثلاث نظارات شمسية، واحدة لونها أسود، وواحدة لونها بني، وواحدة لونها أخضر زيتوني.